जुस एभी हाओन कोकी घोमडी री नोथी यात्रा कोर्डी मतलब हाउं एखिले होन। या जोसी हूं कुंजी बसंदी जाऊं या से भी तेयको की होली तो हूं तेनु बेरी हाल चल पूछदी कि कोयिकोके होन। कोए नोयह लागे ईएसआई बैट सीट होंदी हमारी या तो से हम बेरी पुचदा की तो कोइको की होन कोइके जाएं।